<hesitation> Ilegny ny fandiagnana tongotro lavitra amy lafiny araiky satria mik- miteza vatagna, agnisan'ny sport koa izy io mampatanjaka, fa nefa ndraiky tsara koa lanjalanjaigny sao de <hesitation> tsy zakan'ny vatagna de lasa mara- ma- ma- mamparary izy koa lavitry loatra.